السيارة بتتكون من محرك وهيكل معدني وإطارات وبطارية ونظام تكييف وعجلة قيادة، المكونات هذي يشتغلن مع بعضها عشان تخلي السيارة تمشي وتكون مريحة للسائق.